ما أجدر يعني الله يعافينا، سؤال جداً صعب يعني وما أبغى أفقد شيء بصراحة، بس أحس إنه مثلاً إذا الإنسان فقد سمعه بشكل عام، ما أجول علي ربي يحفظني إن شاء الله، يجدر يشوف ويجدر يتواصل بلغة الإشارة وكده، لكن إذا الإنسان فجد بصره، حياته بتكون جداً صعبة، يعني حتى لو بتعلم وما أدري إيش ويحسس على الأشياء، بس يعني جداً صعبة بصراحة.